التكيف مع الحياة ،ببدأ اتعلم العادات والتقاليد اللي كانت موجودة في ذاك الوقت ،وبعرف التكنولوجيا اللي عندهم. بحاول اندمج في المجتمع وابتعد عن أي تصرف، يبين اني من وقت ثاني تجنب تغيير التاريخ بحاول قد ما اقدر اكون مجرد مراقب وما اسوي شي يغير مسار التاريخ بركزعلى فهم الماضي وما اغيره